Miiq ollimi joba kolmkümmend aastakka sõitnuq tuu paganama laivaga. Mitte merel, vaid kosmossõh, ja lõpus jõudsõmi planeedile, koh saimiq hingädäq.